जू किण्वन प्रक्रिया च वेमा जू सुक्ष्म जीव छन ऊंका द्वारा जू सरकार वे थे तोडे जांदू जैसे कि जू स्वाद च उ बदलदू च एल्कोहल गैस बढदी च ये जू खाणा पदार्थ छन जू पेय छन ऊंक संरक्षण बढदू च जन दही नमकीन मटर या शराब मा।